E leydi Raaca ngam pewɗum yimɓe e ngaato coociije, e woodi diina ɗuuɗɗe, ɓe jinnake e diinaaji, yimɓe boo e nyaamunnda - e nyaama nyaamunnda booɗɗum.